افضل ذكرى عندي لما كنا نروح عند عمي زمان في الاجازة وكنا نقعد كلنا سوا ونتلمو وناكله ونلعب ونغنوا وكنا نلعب كوتشينة وكان اللي يفوز اللي يحكم بقى على على اللي يخسر وكنا نحكموا على بعض احكام كانت يعني جميلة خالص.